لما أكون في مفردي أحب ألعب <hesitation> لعبة الشطرنج عالموبايل أركز فيها وأحاول أفكر بحركات إستراتيجية، عشان أكسب بنفس الوجت تخليني أستمتع وأتحدى مع نفسي، اللعبة تهدي الأعصاب وتخليني أعيش جو من التركيز والتفكير العميج.